Zebralar qora va oq chiziqlarga ega bo'lib, har bir zebra o'ziga xos naqshga ega. Otlar esa ranglari turlicha bo'lishi mumkin.